सिंक को सोचां तो सबसे पहले पाणी और सफाई की याद आवह। कही घर को असो कोणों छे, <hesitation> सिंक घर को असो कोणों छे, जा रोज हाथ मू धोवा, बरतन साफ करा, खानो धोवा। सुबसुब सिंक में ठंडों पानी आवह तो मू धोय लेवा, ताजो पाणी मिले, खानो बनावन क लिये हम सिंक में बरतन भी धोवा, <hesitation> सिंक साप करना ज़रूरी होई न तो गंदगी होनी चाही ज। कई बार नाली में भी पानी जमी जाये तो हमको सिंक साप करनो पड़ा तेवहार और खास मोका पर सिंक को खूब इस्तमाल करयो जाये घर को पूरो स्वादिस्ट पकवान। <hesitation>